Detektor njamndi ina nelda fannu elektoro-magnetik, Fedde ina naata e leydi walla e nokkuuji taariindi, Geɗe njamndi ina njirloo fannu, Detektor ina annda jiiɓru, ina ummina jeertinaango.